<hesitation> Frein zany a frein zany aminay raha ohatra ka hoe na de bisikleta io na taomaobile io an de natao mba agnajanonan'ny bisikleta igny raha ohatra zany anao mirimorimo mafy by anao mandeha de nisy raha nanapaka tampoka afaka tonga de tsindrianao frein igny de mijanona tampoka anao.